<hesitation> hakkin <hesitation> yaaani innaman <hesitation> wanasiasa tumietu dansamuu wanasiasan <hesitation> duftet guyya siasa hingein yyani won ishin siyyet <hesitation> naman yya won akana simidassa, ahadi fulani akkana promise akana sirafutte simmadia yatii malishin achisun hujji sun dargete ama bunge kas tete, senet kas tet won akasisun atin dikkesituu promise tante is a fake promise mal surr, dubatan sio hakkiamuu dubatan wanasiasan won ishin middasit sun hakkiamuu sila waishin ahadi fut ahadi sun innum kitesenii